Ngë e di precisamenti, però di se mënd jet se <hesitation> gjindet më para se të ishën këto kresta ghuzarjën sa të rashkarjën <hesitation> këto-këto monedha sa të bujën të kallarjën u valuri, ish na truffa praticamenti, na-nani ghrazji a ste creste kji shurbes mënd evitaret.